لمن أفكر في اللون الأحمر يعني يجيني في ذهني إن العديد من المعاني، والرموز مثل: الحب، الحماس، الخطر، الثقافة، الدفء، يعني اللون الأحمر بشكل عام يحمل دلالات قوية، ومتنوعة.